Sariq rangni asosan quyosh bilan bog'layman <hesitation> va <hesitation> stikerlar bilan bog'layman ishlarimni ro'yhatini tuzish uchun va kungaboqar gullari hayolimga keladi.